مدة كتم النفس تحت الماء تختلف من شخص لآخر لكن في العادة الشخص العادي يقدر يكتم نفسه لمدة تتراوح بين ثلاثين ثانية الى دقيقة الرياظيين او الغواصين المدربين ممكن يقدرون يكتمون انفسهم لفترة اطول تصل لثلاث دقائق او اكثر بس كتم النفس لفترات طويلة تحتاج تدريب وممارسة.